Bɔ, anɔlunɛ tuu nana naninyeʒɛ lanuu Bɔl, <hesitation> nakpɔbɔl nuu Gomido li plidee ilʋ mu idʒonɛna. <hesitation> nabaɣa Lome ku nakpɔbɔl nuu Aŋtaŋt de ɩlʋ ɛfua. <hesitation> nabaɣa selisiɔ zinɩɔ preselɛsiɔ kabaʒɔ kuɣa, kunabaɣa preselɛsiɔ senɩɔ. Dɔŋkaa, nɔɔ a ɛvuɛ ɛfuɛnidu ɛvua nikaωa etsuni anaʒɔɛ nuu akademi. Dɔŋkaa nitufala du nuu usi tinyɔ ku nikekele; nɔɔ mɛ nikaʒa inyeʒe nu tatɛ ku ɛfuɛli la; nɔluɛ nika na ɛvu; usi nu bɔlʋaωa. Nɔɔ nikanayi laɛ kn nabekialiɛ o.